Mbae nunga nunga kesuretapa yandepuereta ñavae, jeta yaeko oi kua kesureta oimeko oi otinivae, oime kesu jembosi, jembosia, oimevi misimi jembosivae, <hesitation> ñavaevi supe <hesitation> tata <hesitation> tatava otiniva jaeramiñovi amogue ipiauvae jengatu, jare ñavae kavarapegua, ovea pegua, jokovi ñavaeye <hesitation> guakapegua jokuae má yau <hesitation> maemearenda rupi yagua yauvaera, jaekovi oime <hesitation> parmesano jei superetavae jare kesu roquefort jei supevae karai reta oyue yaevae <hesitation> ombojereta joviau jareko mosarelapegua jaevi <hesitation> kavarareta omee yandeveva jaeko jokuaae jeta <hesitation> kesu chevere jei superetava opaete kuakuae, kesu misi jeengatu yauvaera, yandema yaiparavo mbae nunga kesura yautavae